Ja panebyatë jedun tizan nuk tëm yajnëjuëyëm, kap chëdun nëjuëy pë nëkëxë a'ax dun nëkë tëmëdyakëm pën yë andakpë kapch nëjuëy, pos machëch këxpë tëyëch nëkë mëdyakë kap chëdun ma nëndakyë tëyëch dun nëkë mëdyakë.